اه الفن ممكن يحسن من المجتمع بطرق كتير جدا لأن الفن بيعكس ثقافات كتير وده بيعزز فخر الإنسان بهويته ومن خلال الفن بيقدر الأشخاص إن هما يعبروا عن تجاربهم ومشاعرهم وده بيعزز فهم المجتمعات لبعضهم والفن له دور في التعليم والتوعية ممكن يستخدم لنشر الوعي تجاه قضايا مهمة زي حقوق الإنسان أو الصحة العامة.